פִוַחַד נַהָאר וַחַד הַסַּאחֵר צְגַ'ר רַאסוּ בַּלְגְּלַאט וְלְקַא רַאסוּ קַד צְבַעוּ פִוַסְט עָלַם קְבִיר וּמְחַלְט כּּל שִי' וְלַא דּוּזְ'ם עָלֵיה, מַלְקְרַאסִי הַקְּבִירָה, חַתַּּא הַפֵירַאן לִי קִתְלַעַב דַאבָּא, חַסוּ יַלְקַאוּ תְּרוּקְה בַּאש יִרְגַּע לַחְ'מְוּם דִיַּלְהוּ הַטַּבִיעִי בְּלָא מַא יִתְלַפ וְלַא שִי חַאגָה תִּתְוַקַע פִחְ'טַר.